Fangare kalo binatang e binatang yang fangato paling to kalfino gena ge soma, karna soma nege ene yo goli mansia re yo goli ge ma moda ge lamo dadi yo goli mansia ge sodo yo yame, dadi fangato kalfino ene soma ge